сәлем қымбатты тамаша жыл подкастының тамаша тыңдарманы
бұл сексен екінші эпизод және біз бүгін ғани байғалиұлымен сұхбат құрамыз
ғани ол өзінің айналасында және қазақстанда кайдзен концепциясын таныстыруға және де оны қалай қолдануды үйретуге талпынып жүрген жас маман
біз оны инстаграмнан кайдзен тренер ник неймы арқылы таба аламыз
ол бос уақытында спортпен триатлонмен және номад експлоуер тобының мүшесі ретінде қазақстанның түрлі тарихи әдеми жерлеріне экспедиция ұйымдастырумен айналысады
кайдзенмен ііі жұмыс бабымен біраз жылдар болды танысқаныма
бізге ресей мамандары келіп бізді үйретті
жалпы менің жұмысым бухгалтер болдым
шыны керек бухгалтерияда істегенде отырасың тек қана документация
ііі былай айтсам бір жұмысты қайталап істей бересіз де бірақ өзім бір жерде отыра алмайтын адаммын да
өйткені спорттармен айналысамын экстремалды спортпен жан жаққа кейбір кезде экспедицияға шығамын достармен тауға шығып кетемін
і жұмыста ол шыны керек отыра берсең ммм соны возможно компенсация жасады бірақ өзім жұмыс істегенде рахат алмадым
ал кайдзенге келген кезде кайдзенді түсіндім де оның мағынасы үздіксіз даму да
то есть ііі жұмысым одан бетер қызықтана береді де жұмыс жасай беріп өзің де ііі өсесің де
а сол маған ұнады қатты ұнады
ал қазір осы сәттерде кайдзен концепциясы деген не еді деп ойлап отырған болсаңыз онда сізге жетпіс жетінші эпизодты тыңдауға кеңес беремін
бұл жалпы алған кезде кайдзен үздіксіз даму философиясы
жапон тілінен аударсақ жақсарту деген мағынаны білдіреді
тойота компаниясы бұл философияны алғашқылардың бірі ретінде енгізді
және олардың сәтті жұмыс істеуіне ерекше әсер етті
кайдзенді өндірісте ғана емес жеке өмірімізде де қолдана аламыз
бұл концепция күнделікті өміріміздің сапасын арттыру әдеттерімізді жақсарту бағытында бізге көп нәрсе үйрете алады
аз ғана уақыттың ішінде өте үлкен өзгерістер жасаудың орнына әр күні кішкентай өзгерістер жасап өзіміздің қалаған деңгейімізге жете аламыз
әр күні өзіңіз жақсартқыңыз келген істе бір пайыз жақсара түсіңіз
иә жай ғана бір пайыз
бұл негізі құрылтайшылардың тапсырмасы бойынша жаңағы орыс ресейден келген мамандар үйретті
бірақ екі күндік курс болды
ііі әрі қарай жалғастырмады себебі жаңағы құрылтайшыларға жаңағы бір кейбір кісілер шығып бизнес идеясын айтып кайдзен орталығы ашылады осы алматыда
сол кайдзен орталығының директорымен танысып ол ііі кайдзен екен де өзі
үздіксіз дами берген де енді көрініп тұр да сондай кісі
екеуміз жақсы араласып кеттік
сол кісі мен ііі айтқанмын егер де сіздер шәкіртті жинаватсаң бір хабарын айтасыз деп
ол айтты бір жарты жылдан кейін жинаймыз деп
і сол жарты жылдың ішінде шынымен де ашты үлкен кайдзен орталық
ііі өзі хабарласты осындай осындай жерде шәкірттер жинаватырмыз деп
сөйтіп жұмысыма барып бастығыма айттым жаңағы бізді жібересіздер ме деп менің оқығым келеді деп
ііі бастығым қарсылығын білдірген жоқ
сөйтіп барып бір жылдай оқыдым
жаңағы шыны керек ііі екі күндік курс пен бір жылдық курстың жер мен көктей де
біз оны терең оқыдық та кайдзен деген
ііі тағы да қосымша ресейден келді мұғалімдер
ііі конференциялар болды жапондық мамандармен
шыны керек әр елдің өзінің ііі кайдзенге байланысты көзқарасы әртүрлі екен
мысалы жапондықтар і олар бір жерге қадалады екен де
мысалы бір инструмент алайық бес с деген
бұл ііі сортируй совершенствуй соблюдай порядок содержи в чистоте деген бес с сөзінен шыққан екен де
сол жаңағы жапон маманы айтуы бойынша ііі өндіріске енгізер алдында осы бес с ті үш жылдай і жүру керек екен дейді де
і ресей мамандары ііі көзқарасы бойынша олар айтады і бес с ті енгіз сосын басқа инструменттер енгіз дейді
ііі бұл нені көрсетіп тұр орыстар кішкене уақытқа тез алдыға жүріватыр да а жапондықтар асықпайды екен
мхм мүмкін сол асықпау арқылы жапондықтар қазір әлемді қоян сияқты сияқты секіргенше тасбақа сияқты асықпай
ол негізі кайдзеннің жаңағы бір қағидасы да
ііі шыны керек бәріміз і тмд мемлекеті болғандықтан ба бұрынғы і совет үкіметі болғандықтан ба і менталитетіміз ұқсайды да
бізде шыны керек кішкене асықпай асығып тез тез иә нәтижеге қол жеткізгісі келеді
ііі мысалы конференцияда отырғанда неше түрлі жаңағы директорлар айтып отырады ғой неге кайдзен бізге жаңағы нәтижесін көрсетпеді деп
ііі жалпы мамандарына айтады жаңағы өз өкпесін айтады ғой біз кайдзен алдық ақша төледік оның ешқандай результаты шықпады дейді де
ол негізі шыны керек сіз жаңа айтып кеттіңіз қоян сияқты жүгіргенше оданша тасбақа сияқты жаймен жүріп нәтижеге жеткізесіңдер деп айтқан да
о иә қайда барсақ та асығып бара жатқан біздің халық
көшеде жолда дүкендер мен супермаркеттерде асығып итермелеп жүгіріп кетіп бара жатамыз
кейде ойлаймын біз соншалықты асыға береміз бірақ та қайда асығып бара жатырмыз
және асығып жүргеніміз сондай өнімді болған болса неліктен дамыған мемлекетке тезірек айнала алмаймыз
мен де өзім жаңағы парақшамды жүргіземін
негізі көбісі шыдамсыз екен
оқырмандар і айтады да і басқа құралдарын жаза берсеңізші дейді де
негізі кайдзенде мен білуімше жаңағы оқығаным бойынша он бес құрал бар да
і мен қазір парақшамда жеті құрал жазамын
ііі оқырмандар сұрайды қалғаны қайда дейді
ол шыны керек ол ііі өте қиын болады
і ол жаңағы сегізі қалған құралдары бұл і кайдзен тренирінің құралдары
ол жыңағы диаграмма диаграмма паретто диаграмма спагетти дегендер
алғашқы принциптерін жетілдіріп алғаннан кейін барып дұрыс айтасыз иә
шыны керек мына бір жылдың өзі бізге аз болды
і жаңағы кайдзеннің өзінің мағынасы ііі үздіксіз даму ғой
мына біз бір жыл қалды біз мықты специалист деп айта алмаймыз
мына жаңағы жапондықтардың өздері келіп айтады ғой өздері мойындайды біз әлі мықты емеспіз деп
біз де сіздер сияқты жыл сайын білім алып біз де өзіміз артамыз дейді
өйткені өмірдің технологиясы өзгеріватыр
баяғыда шыны керек і кнопкада телефон еді
қазір қарасаңыз сенсор
ііі қазір керек і болсаңыз сағат сияқты телефондар шығыватыр
бұл і нені көрсетіп тұр
ол і алаң өзгеріп жатыр тоқтамай өзгеріс
сол сияқты өндірісте де өзгеріватыр
ал негізі басты мақсаты кайдзеннің бұл і ақшаны уақытты ресурстарды үнемдеу
шығынды азайту
і өзгеріс өзіңнен басталмай әлем өзгермейді дейді
иә бастадыңыз ба иә өзімнен бастадым
сол жаңағы оқып жүргенде ііі бірінші үйім ішінде өзгерттім де
ііі капиталдық жөндеу өткіздім
ііі үйдегі ішінде тұрған жаңағы жиһаздарды өлшеп есептеп ііі негізі көп жиһазы өзгеріп кетті
мысалы залда тұрған гарнитураның ііі габариты үлкен болды
оны сатып жіберіп ііі қысқа түрін алдым да
і өйткені үйдің іші өзгерді компактный жаңағы мебель қойып едім үйдің іші комфортный болып кетті
кайдзен жаңағы шығындардың бір сегіз түрі бар
соның бірі ііі лишний запас деген бар да
артық материалдардың қорларын азайттым мхм
өйткені мысалы қараңыз үйде үлкен бір керек емес габаритный не тұр жаңағы шкаф
ішін ашып қарасаң іші пустой ішінде ештеңе жоқ та
оданша сіз і арнайы бір ііі размерге сай өзіңіз үйдегі і жүктерге байланысты сондай бір шкаф алсаңыз мхм үй іші кеңейеді біріншіден екіншіден ііі жаңағы залыңыз кеңейеді
ал егер де жаңағының ішінде көп заттар тұрса ше оларды қалай реттеу керек болады
сол жаңағы бес с деген құралды қолданған дұрыс
жаңағы бірінші принципі сортируй дейді
ммм мысалы мен өзім ер болғандықтан ай сайын жаңағы киімдерімді реттеймін
білмеймін мен шыны керек басқалар қайтеді
ііі реттеймін бірінші жаңағы жаздық киімдер бөлек і қыстық киімдер бөлек туысқандарға беретін бөлек
солай киімдерімді бөлек бөлек жасаймын да ііі жаңағы кимейтін киімдерімді ауылға беріп жіберемін
ол жаңағы малға жаңағы киеді де оған болады
сондай жұмыс киім ретінде олар қолданады
сөйтіп сөйтіп жаңағы киімдерімді тазартып тұрамын
ііі өйткені шыны керек міне мысалы басқа достарымның үйіне барамын алты жыл бұрынғы алынған киімі әлі сол жерде жатыр да
біріншіден ол модадан қалып қалды десек те болады
киілмей ол размері кішірейіп қалды да өзі өсіп кетті киімі кішкентай болып қалды
то есть анау лишний шығын болып кетті де
және орын алып тұр иә және орын алып тұр
жарайды тамаша ммм күнделікті өмірде тағы қандай мақсатта қолдана аласыз
күнделікті өмірде і мысалы мен ағылшын тілін ііі жақсарту үшін бір минуттық кайдзен деген бар
ііі бұл өте пайдалы құрал үй тұрмыстық жағдайда қолданылады
бұны мақсаты сіз бір күн і бір минутты ііі бір жаңағы тапсырманы жасай бересіз де немесе кітап оқисыз бір минутта
і мен тақтай үйге әкеліп қойғанмын
мысалы жазып қойғанмын бір минутта і ағылшын тілін оқу бір минутта физзарядка жасау бір минутта кайдзен оқу бір минутта ііі жаңағы ораторлық шешендік өнерінің і упражненияларын жасау
мхм вот сол арқылы бір минут бірақ та өте аз емес пе
жоқ аз емес ііі себебі сіз төрт минутыны і уақыңызды бөлесіз
төрт түрлі жаңағы өзінің жаңағы мақсат қойған жаттығуларын жасайсыз
оны бірақ і тоқтамау керек те бір уақытын белгілеп қою
упс сонда кітаптың бетін ашқанымша бір минуттың өзі өтіп кетпей ме
бір минут аз уақыт сияқты
алайда бір минутқа басқадай көзбен қарасақ та болады
мүмкін бір минут үлкен өзгерістердің бастамасы болар
үлкен аспандағы заттарды аламын дегеннен гөрі әр күні бір пайызға жақсарамын деп мақсат қоюға қалай қарайсыз
бір пайыз өте кішкентай сан болып көрінсе де қосыла келе оның әсері мол болуы мүмкін
яғни бір минут басқа өзгерістердің бастамасы да болуы мүмкін бе
иә солай болады өйткені мына бүкіл әлемдік і мамандар бойынша психология мамандары бойынша и бір күні жиырма бір рет жасасаңыз бір істі сіз ііі привычка болып қалады да мхм
сол сияқты сіз ііі жаңағы бір минуттан бастай береіз
аха басты мақсат жиырма бір күн шыдау керек

иә иә иә бұл көбінесе меніңше кейде бір істегің келмей тұрған жоспарыңа жазып қоясың сөйтіп уақыт өте береді бірақ ол жасалмай тұра береді
өйткені ол көп зат болғандықтан қорқыныш пайда істегім келмейді ой иә
а бір минут оңай болғандықтан өте оңай
мысалы көбісі сұрайды ғой немен айналысасың дегенде мен оларға жауап беремін кайдзен деп ол сұрайды ол не не нәрсе деп
оның шыны керек терең біле бастағаннан кейін олар өздері айтады екен біз ғылыми атаусыз ақ біз өзіміз кайдзенмен айналысқан екенбіз ғой дейді
мысал келтірейін і бір жас бизнесмендер стартаперлер олар ііі барады бір продукт жасап келеді
ммм дұрыс болмай қалады қайтадан жасайды дұрыс болмай қалады қайтадан келеді жасайды дұрыс болмай қалады бірақ ең соңында нәтижесіне жетеді
і бұл құралдың аты пидисиэй мхм
бұл эдвард деймингтің шығарған і құралы
ііі бұл мағынасы план ду чек акт
ііі бұл жерже жоспарла і тексер қайтадан істе деген мағына да
сол сияқты жаңағы стартаперлер ойластырады жоспарлайды ойластырады і істейді жоспарлайды істейді ойластырады қайтадан жасайды тоқтамай үздіксіз
сөйтіп сөйтіп нәтижеге жетеді
сол сияқты спортсмендер де солай
ііі мен өзім кішкентай кезімде спортпен айналысқан кезде ііі ұтыла беретінмін бірақ қайтпайтынмын ұтыла беремін қайтпай істей беремін істей беремін
сөйтіп өзім жаңағы бір айтады ғой коронный прием дейді сол бір өзім бір ғана бір прием болды жақсы прием
сол арқылы шыны керек жетістікке жеттім
қандай спортпен айналыстың
дзюдо дзюдода жаңағы передний подножка деген бір өзімнің ііі прием болды
өйткені мен оны күндей жасай беретінмін де
ііі соны жасау арқылы мен өзімше кішкентайлар арасында бірінші орын алғанмын
ііі сол ііі жақында үлкен ііі қазір ересек болған кезде де спортпен айналысамын
ііі осы триатлоннан жарыс болды
ііі жүгіру і бірінші жүзу велосипедпен жүру және жүгіру болды
ііі мен жүзуден алып кеттім және велосипедтен алып кеттім де себебі мен
себебі ғани күнделікті жүзумен және велосипед тебумен айнасысты
кайдзен бір рет мақсатқа жетіп одан кейін тоқтап қалу туралы емес
бұл үздіксіз даму процессі
бүгін істелініп ертең бітіп қалмайды
процесс ешқашан аяқталмайды
сәтті нәтижелер жекеменшік емес ол тек жалға беріледі
жалға берудің құнын күн сайын төлеу қажет
ол рору бейденнің сөзі
кайдзен бойынша жеке даму ол соңғы тоқтар нүкте емес бұл процесс
бүгін істелініп ертең бітіп қалмайды
әрқашан тоқтамай жақсарып отыру керек
ііі негізі өмір өзі сондай ғой
ііі негізі қайтпау керек кайдзен принципі
өзіңізге ііі бір ұнайтын іс болса қайтпай істей беру керек те
ііі мысалы бизнесмендер жас бизнесмендер өзінін айналысатын ісі ұнайтын болса үлкен жетістікке жетесіздер
ііі негізі үлкен жоспарлар бар
мысалы кайдзенді қазақстанға дамыту
тағы бір арманым бар ол қазақша кайдзен кітабын жазу
шыны керек былай қарасаң оңай іс емес оңай іс емес соны түсінемін
мен өзімді жетілдіріп жатырмын
қазақша кітап оқыватырмын ііі жан жақты орыс кітабын оқып жатырмын
ііі үздіксіз дамытып жатырмын өз өзімді
алла бұйырса сол бір і қазақша кайдзен туралы кітап шығады деп ойлаймын
мхм яғни қазір сен оны істей алмасаң да бірақ өзіңді жетілдіру арқылы болашақта әрине иә
негізі кайдзен жаңағы басты бір қағидасы бар
бір істі бастамас бұрын алдымен жоспарлау керексің де оның мақсатың айқын болу керек
ііі егер де мақсат айқын болмаса сіз жолыңыз бұрылып і түзу жолмен емес былай да жүресіз былай да жүресіз бағытыңыз бұзыла береді де
а кайдзенде бір нақты мақсат қойсаңыз түзу жолмен жүресіз де
ол жаңағы препятствиелерге қарамастан тез жүре бересіз
қазір шыны керек і кейбір адамдардан сұраймын ғой мақсатың қандай десем білмейді өздері
өйткені і көпшіліктің жаңағы қоғамның айтуы бойынша былай жүремін дейді де былай былай жүреді потом былай былай жүреді бірақ мақсат бітіп қалғаннан кейін айтады по течению
сол сияқты негізі олай емес лучше бір қайық өзіңізге жасап алыңыз да бір цель қойыңыз сонымен мхм басып өткен дұрыс сияқты
бір оқиға айтып берейін
ііі екі мың он алтыншы жылдары бурабай қаласында триатлон болды
і в открытом море деген ашық теңізде ашық теңізде иә ашық теңізде жарыс болды
сол кезде дайынсыз бара салғанмын шыны керек
ііі сол жүзу кезінде аяғым тартылып қалады
ой кетті тастай салайыншы деп
бір жағынан жаңағы намыс жібермеді де
і туысқандарым біледі менің жарысқа кеткенім
қазір мен ііі үйге келгенде нешінші орын алдың десе ммм жарыстан қайтып кеттім десем ұят болды да
негізі ұят деген жақсы нәрсе екен
әрі қарай стимул береді екен де басқа үлкен жоспарларға
осы сөз жақсы екен ұят деген
кайдзенде де соны пайдаланған дұрыс сияқты
сонымен жаңағы ұят арқылы намыс намыс жаңағы күш жігер пайда болып жаңағы ііі жетістікке жеттім өз өзімді жеңдім
сол сияқты ііі кайдзенмен танысқан кезде шынымен кайдзеннің бір қағидасы бар екен ііі бір мақсат тұрса соған жетуге тырыс деп
мхм осы жаңағы ұятты қолдансаңыз вообще күшті болады да шыны керек
ііі ұят иә өте үлкен орын алатын сияқты
менде де кішкентай кезімде есімде бар ііі бірінші екінші класста қатты сабақ оқығым келмейтін
және кешке жақын күнде жылайтынмын үй тапсырмам жасалған жоқ деп те жазып беріңдер не істеймін мектепке барамын ертең мен деп
сөйтіп менің мамам папам бәрі менің шығармамды жазатын отырып алып кішкентай бірінші класстың баласына лайықтап
ііі сөйтіп мектепке апарып көрсеткен кезде мұғалім күнде мақтайтын
менің шығармамды күтіп отыратын қандай шығарма алып келдің осы жолы деп
соны бәріне оқиды оқытады бәріне мақтап айтады
ал мен әрқашан қызарып отыратынмын не істесем болады екен деп
сөйтіп бір күні өзім жазайын деп шештім ешкімге айтпай андай түрлі кітаптарды ашып байтұрсыновтан кішкене ұрлап ммм мағжан жұмабаевтан кішкене ұрлап
сол кезден бастап өзіммен өзім болып кеттім
иә бүгін мысалға бірдеңені істеген кезде қолыңнан келмей тұрса і ол затыңды елге көрсетуге ұялсаң онда одан өзіңнен өзің ұялудан қажеті жоқ деп ойлаймын
иә дәл осы сәтте қорқып бірдеңені бастаудың орнына оны қайтадан жауып кеткеннен ешқашан өзгеріс болмайды
иә өзгеріс болмайды
жаңғы өзгеріс болу үшін негізі мақсат қою керексіздер
негізі жаңағы ұятты да дұрыс пайдаланған дұрыс сияқты
кейбіреулер айтады ұят деп болмай қалса ой ұят болып қалады ой мынауым болмай қалды ондай емес ол мақсат емес
ұятты ііі қою керек те
намыс жігер айқын болады да өзіңіздің мақсатыңыз
мхм демек үлкен мақсаттар қою керек шығар
үлкен мақсатты қойдың сөйтіп жолыңда жұмыс істейсің иә
бірақ осы жерде бір не ммм бірнеше теория бар да концепция
бір адамдар айтады армандадың сосын ешқашан оны басқа адамдарға көрсетпе деп оны өзің ғана білу керек боласың деп
ііі өйткені олар айтады егер де дәл қазір мен осыны істеймін деп әлемге жар салып айтсаң і сенде ііі соны айтқанның өзінде мен оны істедім деген сияқты сезім пайда болады деп
кейін і оны істеу барысында ешқандай да бір эмоционалдық қуанышқа бөленбейсің өйткені сен бәріне айтып қойғансың ііі одан келетін бүкіл атақ даңқ мақтау деген сөздін комплимент дегеннің барлығын естіп қойдың деп
сондықтан ешкімге айтпай өзіңде сақта дейді
ал енді біреулер айтады керісінше бүгіннен бастап айтсаң сені көрші ортаң барлығы біледі сен ұялмайсың деп
иә негізі екінші нұсқа дұрыс
себебі мен шынымен мен де ойлатынмын жаңағы бірінші нұсқадағыдай өзінің армандарыңды ешкімге айтпаған дұрыс сияқты деп
негізі жоқ мен керісінше жаңағы екінші нұсқа бойынша дұрыс деп өйткені өз көзіммен көрдім
і кайдзен орталығында айқын жазып қойған да
жаңағы миссиясы бар целі бар бәрін жазып қойған да
миссиясы бүкіл қазақстанға ііі сапалы түрде кайдзенді үйрету
ііі бір жылдық жаңағы целі болды
ііі тренер дайындау и алты жүз елудей кайдзенмен слушатели дейді тыңдармандар тыңдармандар болсын деп
ііі сонымен жаңағы фактически салыстырғанда фактически бес есе асып кетті
одан наоборот плюс болды көрдіңіз бе
ііі сол сияқты мысалы сіз жазып қойсаңыз телеведущий боламын деп мысалы да
ііі болғым келмейді бірақ
жоқ мысал ретінде де мхм
і сіз оны телеведущий емес сіз может телевидение ашып жіберу де мүмкінсіз мхм көрдіңіз бе
то есть і жазсаңыз мақсатыңыздың екі есе үш есе жоғары нәтижеге жетесіз мхм
менде де үйде жазылып тұр мысалы да ііі туысқандарым келіп оқиды бірақ енді айтпайды ғой сен жазып қойғансың деп
і керісінше жарайсың деп
барлығы оқи ма барлығы оқиды
бір күні басқа туысқандардың үйіне тура мен сияқты жазып қойыпты
ал бір жағынан сіз не боласыз андай себепкер боласыз да
ал мысалы мен оны тақтаға жазсаңыз сіз і азанда тұрғанда көресіз
үйінде жаңағы тақтаға жазып қойсаң көресіз а мынандай нәрсе бар ааа мынаны істеу керек деп
і сол сияқты жаңағы туысқандарым да жазып қойыпты азанда тұрады көреді соған әрекет істеватыр
оған дейін енді адам ойында болған шығар
бірақ енді неше түрлі ой кіреді ұмытылып кетеді а тақтадан көреді есіне түседі
сол да сол жақсы
а басқа адамдар көрсе ііі көре берсін
біреуге сауап алып келу мүмкінсіз өйткені ол андай сондай жаңағы ішкі жаңағы тұрғы да желаниясын ашып тұрасыз да
мхм мен жазамын бірақ та ешкімге көрсетпейтін шығармын деп ойлаймын
біріншіден ұяламын ііі екіншіден менде бар да ііі мен экстравертпін
сыртқы ортаға белгілі бір заттар туралы айтқанды жақсы көремін
егер де мен айтып қойсам менің бүкіл мотивациям жоғалып кететін сияқты ол іске деген
білмеймін енді әр адамның өзінің жаңағы несі бар ғой әдістері бар
бірақ негізі мен өзім жаңағы мақсаттарым үйде жазылып тұр
ммм мысалы сізге де жаңа айтыватырмын ғой арманым бар деп сол
негізі шыны керек көбісі айта бермейді оны байқадым иә
мүмкін жаңағы сіз арманыңызды айту арқылы басқа біреудің жаңағы себепкері болатын шығарсыз
бір і қызықты оқиға бар
ііі американдықтар өзінің жаңағы кайдзенді аударып та шығарған түрі бар
ііі алпысыншы жылдары тойота королла ііі америка нарығына келеді де бір жылда төрт жүз жетпіс мың машинасын сатып жіберген ғой
и сөйтіп таңғалады мерседес бенс жаңағы немістің машиналары екі жылда сатқан машинасын жаңағы кімдер озып кетті деп
тем более жапондықтар жаңадан бастады жаңағы машина шығаруды
бірақ соның өзінде ол ііі жаңағы жаулап алды да
бұның құпиясы алдынғы зерттегеннен кейін жаңағы ііі олар малометражкалар шығара бастайды объем бір де сегіз екі тойота королла
ііі ол американдықтарда ең аз дегені үш те бес болды да
сол кезде жаңағы мұнай кризисі пайда болады
сөйтіп ііі көреді жаңағы тойота королла ішінен отырып көреді іші жаңағы ыңғайлы екен де
жүрген жүрісі ыңғайлы болады сөйтіп тез сатылып кетеді екен де
ііі және жанармайды аз иә және жанармайды аз қолданады
и және де оның машинасының сапасы өте жоғары болады
жапондықтар американдықтарды таңғалдырды
ііі қалай сонда олар дүние жүзі соғыстан кейін бір не бары он бес жылдан кейін мықты машиналар сапалы машиналар жасады деп
сөйтіп жаңағы үлкен жаңағы дженералс моторс жаңағы үлкен жаңағы американдық көлік жасау индустрияның жаңағы босстары дейді ғой солар жиналып жиын жасайды
сөйтіп шешеді ііі біз жапондықтарға өзіміздің адамдарымызды жіберейік деп
сөйтіп і бір екі ай үш айдан кейін келгенде жаңағы суреттерін көрсеткенде таңғалады екен
себебі адамдардың суреттерін түсіріп алған
сөйтсе бәрі беріліп істеватыр дейді де
американдықтар болса американдықтар асықпай ол өйткені біледі өзінің айлығын алады
и олар істеп жатыр да
бірақ ііі ондай мотивация көрініп тұрған жоқ та көздерінен ал жапондықтар кәдімгідей беріліп істеватыр екен
ііі линиялар тап таза бәрі өз орнында
өздері как робот сияқты болып кеткен де адамдар бірақ беріліп істеватыр дейді де
і айтады ғой швецарлық сағат сияқты сол сияқты жаңағы швецарлық сағат сияқты ііі машиналар шығарыватыр
мұның құпиясы неде деп ізде ізде келе сөйтсе жаңағы кайдзен философиясы екен
і сөйтіп өздері і линд технолоджи деп аударады екен де американдықтар
і американдық ііі кайдзен мен і жапондық кайдзеннің айырмашылығы бұл жерде ол уақыт екен
американдықтар тез тез де өйткені бәрі ақшаға тіреледі екен де
соған ііі сол сондай екен де
мысалы биай группта линд технолоджи ді қолданады
ол американдық кайдзен деп айтса болады да
ол жерде андай екен де бір жылда процент сен экономдау керексің деп
оған дедлайн қойып тастайды
ол адам ыңғайсызданады ғой
мысалы сізге айтады сен ііі і екі рет үлкен конференция жүргізу керек деген сияқты мысалы да
сіз оны істейсіз бірақ ііі көңіліңіз толмайды өйткені сізді уақыт уақыт жейді де иә уақыт
а ана жерде басқалай да
мынау уақыт жағынан емес ммм
мысалы айтады жақсы сапалы өткіз деп
сіз может екеуміз может бес конференция жазу да мүмкінбіз видите
мына жерде сол сияқты ғой ііі біреуге уақытпен қатты қойып тастаса ана жерде ііі істе дейді бірақ сіз оны сапалы жасауға тырысасыз
сол айырмашылығы
і жалпы көп сұрайды меннен мынау кайдзен жапон философиясы ііі жапондықтар өте еңбекқор халық
ііі қазақ деген бұл жалқау халық
біз ііі жапондықтарға жете алмаймыз осы кайдзен бізге қолай ма қолай емес пе деп көп сұрақ қояды
негізі қанша конференцияға барсам көп адамдар сондай сұрақ қояды екен де
ііі шыны керек бұл ііі бұл стереотип қана
мысалы қазақ жалқау деген ол өтірік нәрсе ол
ол адамның баласы жаратылған енді барлық адам арасында жалқау да бар еңбекқор да бар
ол тек қана стереотип қой
кешігіп келеді деген ше
енді ол спорный момент ол
ол шыны керек просто айтады біреуі кешігіп келеді мен де кешігіп келе саламын содан ғой
кішкене былай айтса уақытымен бәрі уақытымен десе барады ғой
бірақ өзіміздің жаңағы құндылықтарымен байланыстыру керек
вот сол кезде кайдзен болады
м жапондықтар шыны керек ол бір жерде қадалса қадалып соны істейді
мысалы бір инструментті алады бес с оны үш жылдай енгізу керек дейді
үш жыл бір жыл ііі бір инструментпен жасай береді жасай береді
а біздің менталитетті барлығын тез тез нәтижеге жеткізгіміз келеді де
иә болады барлығы бірақ соны үлгеретіндей өзімізді сондай дайын болу керек
өйткені қиындау
кайдзен туралы қайдан көбірек білсе болады
і менің парақшамнан білсеңіздер болады
кайдзен тренер деген парақшам бар соған келіп жазылсаңыздар і сол жерден білуге болады ііі
қандай кітаптарды ұсынар едіңіз
ііі бәрі орысша ол айтайын тойота деген кітабы бар
он төрт қағидасы бар соны оқысаңыздар өте күшті кітап
і сосын жаңағы масаки имай деген кісі бар
сексенінші жылдары өзінің і хит болған бестселлер кітабы бар кайдзен деген
әлемге шок болды
сол сексенінші жылдары кітап шыққаннан бастап әлем кайдзенді қолдана бастады
і кайдзен де жазылған ол қалай пайда болды қай жерде қолданды
масаки имайдың кітабында жазылған соны оқысаңыздар өте қызықты кітап
осы екі кітапты ұсынамын
және де былай ііі әдеби тұрғыдан монах который продал свой феррари деген кітабы бар соны оқысаңыздар жазылған кайдзен туралы
үздіксіз дами берейік өз өзімізді оқытайық
ііі шыны керек мектеп кезде ойлайтынмын мектеп қана бітіремін болды әрі қарай жұмыс істеймін деп
универді бітірдім универ ғана оқимын максимум болды деп
олай емес екен
өз өзімізді дамытайық ііі
даму арқылы достарымыз көп болады
өзімізді дамыту арқылы үлкен белестерге жете бастаймыз
і шүкіршілік етемін иә мен ііі бірдеңе оқыдым бір жетістікке жеттім оны тоқтап қалған жоқпын тағы да оқимын жетемін
сол сияқты кайдзенннің принципі сондай
өзімізді үздіксіз дамытайық
ііі бір минут болса да соны жасап көріңіздер
ііі негізі өз ісіңізді ұнау керек
ұнаса жетістікке жетесіз
ұнамайтын іс болмаса басқа ісін көріңіз іздеңіздер
бір жетістікке жетесіздер
ііі тілейтінім і қазақстанды көркейтейік
ііі шағын орта бизнес негізгі сектордың басы осы ғой
өзіміздің жаңағы і ойда жүрген кәсібіміз болса қолға алып соны істейік
ііі кайдзеннің жаңағы құралдарын қолданыңыздар пидиси бес с деген жаңағы пять с ііі камбан
ол осы құралдарын хотя бы қолданып көрейік барлық кайдзен болмаса бір екі инструментін қолданып көріңіздер
сол арқылы үлкен жетістікке жетемін деп ойлаймын
өзгеріс ол мүмкін нәрсе
біз өз өзімізді жақсарта аламыз
оған уақыт пен шыдамдылық қажет
тамшы да тама тама жерді тесер